عشان اخيط زر ضروري يكون موجود عندنا خيط و ابرة، و احدد المكان الذي تبي ت-احط فيه الزر وابدأ من الجهة الخلفية، ادخل الابرة من تحت واطلعها لفوق، اسوي كذا اربع خمس مرات ادخلها من نفس الثقب، بعدين اخذ الابرة لتحت القماش و من تحت ادخل الابرة من فوق لتحت، واكرر العملية عشان يكون الزر ثابت.